Khapang srangwi o uansukma kok salaimani kokno twiwi ang khnakha norok khoroknwi thutai kwlaimani khlaina bagwi wansukmung khlai tongmani. Tei ang swngna muchungkha ang norok bai baksa wngwi mano hwnkhe. Ang kaisa jora naitukwi tongmani tei kwtal jagarokno naina bagwi tei omo hai khe khnajak norok kaisa khakchangma gwnang lama wansukmung khlaijak. Ang uansugo omo chwngni bagwi kaisa belai kaham sep wngnai samungni phataro bond khlaina bagwi tei kaisa muitu narwkjak manjakphaimani eba nugwiphaimani gyan swnamna bagwi. Ano sai di kaisa jora tongwi mano tei ang.